كان إسمه صالح ولما شاف النجم حس إنه مو بس نجم عادي، كان يضيء بألوان مختلفة كان له روح قرر صالح يوجد يوجه عليه فجأة سمع صوتا صادما من النجم. كان صوت ندي ويقول اهلا بك يا رائد الفضاء صالح لكنه كان متحمل. إكتشف أن النجم يحتوي على كائنات فضائية ودعاهم يشاركونهم مغامرتهم في الفضاء.